لو عايزة اغلف هدية هنحط الهدية في النص وبعديها الورق الملفوف وهطبق الورق وهثبته بشريط يعني يكون شريط لحام او شريط يلزق شريط سليتوب ممكن وهضيف شريطة او زينة وممكن نحط معاها كرت كده اكتب فيه كويسة يعني.